Da uli mi kang uli biyele, nuŋka min daba malee ka titii kii kwilli yimi ti yamshit, shimin yim nigoomi maa shuɓɓo, yinshika in shimi yim, mi neye tumimi, nigomi ti malee mi tee nyamee minee tumi mii, nigomi maa, nuŋ ka ti mam niigoomi koon da uli biyele, shee yamba kamin dee, ka yamba lum tii shina minshee na ɓon kumee lem shee yamba ung ɓoo twaa ɓang ɓoo nee nung mwa ti ɓoo ɗi gong, min daba malee ka kwee ti ka kenung, rabrare nuŋ kamin abamalee, mii uu gang yelul yiman duu lwan yilli fofolukina lwan yilli fofolukina, ɓa ka ja ɓoo kpaka ung lwan yilli kina lwan yilli kina, nigoomi tii malee mi shewe nuŋ tatii daa uli kamin min uli shee lul min mii ulishe lul min shi dabamalee uli she lul, daa kalale da yimandumi daa tumi kamin nee, nin twalem ere, min kume yee lul mi gee nii shoo min shii daba malee yin shika yela koo ka larere ka nele tumi. Nin neelee tumi ni ma nii wii tee tii, <noise> minshi daba malee ɓakwe, <noise> min shi daba malee uli <noise> shee yimang mii daa uli mii, min dabamalee ulii shee nii yin shika nunk ka ɓon ka nee ɓoo shi ka uli ɓo gee nunghi, ɓon uri tii binii ɓon shika uli ɓon faa foɗɗulo, ɓoo ɓiɓi jwaa ɓwe ɗii ɓoo nee nuŋ tanghe ɓiya, lwan ka gee aa tii nee kang, lwan ka gee a tii nee kang, ɓon daba male ɓakwe mima mindaba malee, ɓon gee ka yilla ulin loo kii lwaa koo, min dabamalee ɓon uri tee kanee nigoomi tii malee, vee ɓong yi koo ka uli lo kii lwaa koo, niigoo mii shi malee ɓakwee, ɓong uu ɓiye lul ɓoo donghe da shoo, nii goomii ti malee, tob ɓoo lwan yilli kina lwan yilli kina lwan yilli kina nungkwe shi aɓa loo shi mam nigoomi, nigomi shi male da kakwee, uli dadimi shi mam nigoomii yin shi kamin ka ulin dadimi ne mii twaɓang, nee mii shee yamba uli da diidi maa shimi tikakenung, min ɗing gang lul kang shank ka tii ɓolee shoo ɓo, mi uli mii shanka tii ɓole gee nywaa den, mi dabamalee ɓakwee, min uli min shi daba malee uli ganye lul, yin shika mima ye lul kang uli shee mi nu, kan uu shee lul nu, min shi daba malee tii ka kenung danghan yimantob, ni kan uli shee mi nu, mi ma minshi uli she yima tob ɓon shi. Gee fofoluk ɓiye nii nunka nin eree ɓoo daa nywaa dit nin shi ɓiɓim, nungka eren ɓoo da kakra tii yamba min dabanuu lwa ko kaa gee aa gagga ɓolee shoo kang gee shwaa loo ɓiya? mi shi dabaa malee kakwee tii ka kenuŋ, nin ɓiɓim min volo ni dee min daba malee lul jemin yoo da malee ulu mii kwin mi yoo, in min uu mi kwin min dadit nuŋka mam nigoo mii ten tw ɓang nu mi twa mi teen ɓang, min twami ɓang daditɗi, kwee nuŋka mam nigoo mii, daa uli mi ye nunka nee, mam niigoo mi shim shim voro ka yee ɓurak sharam aa tii taatin dee tii yee nigoomimanu yin shika kpanin kpaɓoo ɗeb nin ɗeb boo, nii nem daa jwani nele jur ni jobli ɓee kaa ɗii, min yem min shii daba male shee, nuŋ ka ɓurak dini ni nem fek, jobbee ɓee kaɗii nin yem nigoomi maa min shi ne yati shit nigoomin maa loo nuŋ kani nem kakwee yi tini sharam ɓoo ɗo ko kii yele ɓalla miim vee yoo mii sharam yini geem aa sharam nu, tii ɓoo ɗot daa kii yella lishee, mii ɓaa mii yoo ni sharam ɓaa yee lul vee yoo ya, aa yelul shee, kakwee nigoomin manuu denti wishal ɓoo nelejure ni nigomi shi male shi luk nungha kwee tatii nele jware.